ʻO ka ʻino kekahi mea hoʻomakaʻu. I koʻu wā liʻiliʻi i ʻike ai i ka ʻino me ka hekili e noho paʻa ana ka ʻohana i loko o ka hale. Pāʻani ka ʻohana i nā mea pāʻani. ʻAi kākou i ka meaʻai i loaʻa. A kali kākou a māliu mai ʻo waho o ka hale.